Ñy fomba ñy famboarany ñy voroñy trañony zany: -Mila tseky i ze raha ilany hañamboarany any trañony io. lafa hitany raha reo. amboariny ñy fotony. lafa vitany ñy fotony traño. amboariny koa ñy rindriny. vita raha iaby reo. ataony amizay ñy farany hañamboarany any ñy traño. hahavita azy hipetrahany.